gott kvöld niðurstöður sveitarstjórnarkosninganna liggja fyrir og nýkjörnir fulltrúar eru

að mynda nýja meirihluta eða halda áfram því samstarfi sem var fyrir kosningar hér í höfuðborginni er staðan nokkuð breytt frá því fyrir kosningar fjórir nýir flokkar náðu inn manni og ýmsir kostir í stöðunni

við umræðuna frá því að það var talið uppúr kjörkössunum virðist vera líklegast að núverandi meirihlutaflokkar Samfylking Píratar og vinstri græn reyna að fá Viðreisn með í staðin fyrir Bjarta framtíð sem bauð ekki fram eruði sammála því að

verði fyrsti kosturinn sem

reyna á já ég held það ef maður rennir yfir stefnuskrár þessara þá held ég að Viðreisn svona að mestu eigi svona meiri samleið með þessum þremur flokkum sem heild þrátt fyrir að það sé auðvitað hægt að finna einhver ákveðin mál þar sem þau eiga engan vegin saman en

á heildina litið held ég að þetta sé fyrsti kostur allra þessara flokka svo er spurning hvernig tekst að semja um

ákveðin mál og það

bara með einn fulltrúa þar af leiðandi yrði það áhrifaminnst í þessu samstarfi að að setja sitt mark á slíkt samstarf þannig að þau hætti sér í að að samþykkja kannski svolítið hverfa í fjöldann já kannski rétt að taka það fram Stefán þú varst á listanum hjá vinstri grænum já tuttugasta og þurft miklar miklar hamfarir til þess að ég færi inn og

að setja pening á þetta hvað er líklegast ekki ekki ósammála

mörgu leiti voru menn byrjaðir að tala sig inn á það fyrir fram og mér fannst svona tóninn í mörgum vera sá að þetta væri bara mjög auðvelt það yrði mjög lítið mál að skipta á sléttu að bara Björt framtíð út og Viðreisn inn og tölurnar sýna að það er auðveldast en ég held

tvennt í þessu í fyrsta lagi held ég að það sé ofureinföldun að segja að það er talsverður munur á þessum flokkum og dínamíkinni í kringum þá hitt er hins vegar hvort það sé endilega skynsamlegt vegna þess að að sumu leiti þá fékk náttúrulega gamli meiri hlutinn gult spjald meiri hluta flokkarnir voru svo sem alveg tilbúnir með þá afsökun fyrir fram að ef að meirihlutinn félli að Björt framtíð væri dottin út og meirihlutaflokkarnir tapa v g og Samfylkingin tapa talsverðu Píratar vinna á og þeir eru líka sá flokkur

sem var með nýja kandídata sem voru ekkert svona litaðir af gamla listanum og þurftu ekki að hafa hann á bakinu þannig maður veltir fyrir sér er þá endilega rökrétt að álykta sem svo að skilaboðin frá kjósendum sé það

reyna búa til sem líkasta útgáfu af gamla meirihlutanum hver er þá staðan ég tek alveg heilshugar undir þetta og ég held að það sem maður er að heyra og hefur verið tekið fram í öllum fréttatímum í dag að mögulega sé Viðreisn að fara inn í þetta og leggja það til að það komi svona einhver óháður verði ráðinn óháður borgarstjóri sé kannski svona það sem að gerir það verkum að

gult spjald en ekki rautt að þau geti mögulega sætt sig við það þrátt fyrir að maður sjái fyrir sér að Dagur eigi nú mögulega erfitt með

almennt bara svona já maður veltir fyrir sér því

að skamma Dag í þessari kosningabaráttu neitt mikið

ástæðan fyrir því að þau ættu að reyna setja fram þessa kröfu fyrir utan að auðvitað

sækjast eftir sem mestum áhrifum en en í þessu samstarfi finnst ykkur líklegt að þau munu gera þetta

rökin fyrir því væru þá kannski sú að það yrði það yrði svona verulegt já að þú værir að senda skilaboðin þetta er nýr listi vegna þess að svo maður maður setji sig aðeins inn í hugarfar er það náttúrulega pínulítið ógnvekjandi tilhugsun að koma með tvo

inn í meiri hluta sem hefur starfað saman margir hverjir mjög lengi og með sjö reynslubolta af þingi og

inni fyrir Samfylkinguna út frá þeirri leikjafræði væri kannski fýsilegra fyrir nýjann flokk að að fara með Sjálfstæðisflokknum þar sem allir eru reynslulausir líka það sem kannski mælir þá gegn því er það

ég man ekki eftir neinni umræðu í kosningabaráttunni einmitt um þörfina á ráðnum við sjáum það til dæmis með frægt dæmi

að það gafst mjög illa fyrir Framsóknarflokkinn á sínum tíma þegar Halldór Ásgrímsson gerði mjög óvænt kröfu um forsætisráðherraembætti eftir kosningar skipti þar sem til að mynda

þ og Ólafur Örn Magnússon skiptu embættum og þar fram eftir götunum en er þetta ekki alveg í myndinni að Dagur byrji og svo verði kannski Gísla Marteini eða Rögnu Árnadóttur eða einhverjum öðrum hent inn á

er ekkert útilokað í þessu alveg klárlega ekki og ég held það sé rosalega mikið mál

ef það á að reyna að ná ég meina Viðreisn er náttúrulega bara með tvo fulltrúa samfylkingin er mikið stærri og mikið sterkari ég held að Viðreisn hljóti ef ef þau eru raunverulega byrjuð í þessum umræðum ætla þá að gera þetta þannig að þetta verði gert með reisn fyrir Dag að hann

sjái fyrir sér að fara út eftir tvö ár og fara í landsmálin eða eitthvað en en ég held samt sem áður að

í stellingar Viðreisnar að að þau upplifi alveg sama og skynji alveg

þetta sama gula spjald og kjósendur gáfu meiri hlutanum og vilji einmitt ekki bara labba inn í af hverju ættu þau að vilja labba inn í nákvæmlega sama samstarfið það

hljóta að þurfa vera einhverjar áherslubreytingar það hlýtur að þurfa finna þess merki í einhverjum stjórnarsáttmála eða meirihluta samstarfssamningi sem þau gera að eitthvað sé breytt og að þetta sé

ekki bara fjórða hjólið undir sama gamla vagninum ef við skoðum annan annan möguleika á meirihluta til vinstri það er þá Samfylking í raun og veru án Viðreisnar samfylking vinstri græn Píratar Flokkur fólksins og Sósíalistaflokkurinn

að það sé á borðinu ja eins og ég segi það má kannski að mörgu leiti segja að það sé svolítið niðurstaða kosninganna hafi verið svolítið ákall þar að það eru þessir flokkar

klárlega gagnrýnir þessa valdaflokka frá vinstri og þó það sé stundum dálítið erfitt að átta sig á því hvaðan Flokkur fólksins kemur þá myndi ég frekar segja það eru velferðaráherslur klárlega í Flokkur fólksins er borgarmálum en ég hjó alveg eftir því á kosninganótt þegar Dagur lagði lykkju á leið sína til að minna að á það að í

þar voru menn ekkert að binda sig við minnstu mögulega meirihluta tölu þar voru bæði Píratar og vinstri græn þrátt

fyrir að annar flokkurinn hefði strangt til tekið dugað til að gefa henni svona breiðari grunn og ég ég leit svo á að þarna væri verið að opna á möguleikann á að að vera með meira en tólf manna meirihlutann til að mynda sósíalistaflokkurinn sem

mörgu leiti heillað marga með hressilegri nálgun og ég þessi hugmynd um breiðu nálgun kallast það ekki ágætlega

Viðreisn hefur verið að tala um í landsmálum en af hverju ættu sósíalistar að fara inn í þetta ef þeir eru komnir til þess að gagnrýna og veita aðhald

stjórna eða ná alvöru framförum sem eru í takti við þau mál sem þau hafa verið að berjast fyrir ég tek undir það allir vinna saman hugmyndafræði við hljótum að geta verið ein liðsheild það er eitthvað sem sem Viðreisn hefur hefur sagt en á sama tíma finnst manni nú vera skrambi langt á milli þeirra og Sósíalistaflokksins

hún sanna ætti

þyrfti að geta sætt sig við frá flokki eins og Viðreisn manni finnst það svolítið þar munu báðir flokkar þurfa að tegja sig langt út út fyrir það sem þeir

standa fyrir en borgarlínan einkarekstur í menntakerfinu vegna þess að ég lít á það sem svo að gamli meirihlutinn komi dálítið laskaður út úr þessu að hann hafi fengið dálítið

gula spjaldið þá mega menn nú líka vera dálítið brattir að fara í minnsta mögulega meirihluta og lenda síðan í þeirri stöðu á næsta kjörtímabili ef sú verður raunin að að þessi uppstilling sem við vorum að tala um áðan verði ofan á þá verður hörð gagnrýni úr tveimur áttum það er miklu miklu erfiðara í margra flokka meiri hluta að vera gagnrýndur úr tveimur áttum

náttúrulega bara þessi málefnalega hvernig flokkarnir

að gera þetta málefnalega er ein spurning og svo

raunveruleikinn annar og og þá veltir maður svolítið fyrir sér fyrir bæði Kolbrúnu og og sönnu

og Flokk fólksins það að ætla fara inn í svona samstarf þær hljóta

þá fá mjög mikið fyrir sinn snúð lofa miklum breytingum þær

eru að gera miklar kröfur um miklar breytingar á rekstri borgarinnar og svona já bara mjög sósíalískar áherslur báðar tvær í rauninni

bakland þeirra beggja gæti orðið mjög fljótt mjög óþolinmótt ef ekki er eitthvað að gert strax í þessum málum það er þægilegt

að sjá fyrir sér þykkna í

hitt er hins vegar líka að það reynist flokkum líka erfitt að hafa fengið

á sínum tíma sem að sleppti dauðafæri til ríkisstjórnarþáttöku og það fylgdi þeim flokki alltaf upp frá því já áður en að tíminn klárast þá verðum

möguleikann hægra megin Sjálfstæðisflokkur Miðflokkur Viðreisn Flokkur fólksins það er það sem menn hafa talað um hvað sjáið þið koma í veg fyrir það viðreisn en þar er ekki að sjá að það sé neinn málefnalegur grunnur fyrir samstarfi milli Miðflokks og Viðreisnar það er einhvernvegin eiginlega alveg sama þú þú skoðar er

sem þessir tveir flokkar eiga sameinlegt ég held þetta fari eftir sjónarhorni ég sé báða flokka svo

ekki stórkostlegar áhyggjur af því að tengist kannski ímynd og orðræðu þar sem

mér finnst svona merkilegra er það að sé í rauninni að fara mynda meirihluta til dæmis ætti hann ekki að vera að byggja einhverjar brýr núna á fullu til Viðreisnar í staðin fyrir að láta bara taka myndir af sér við hliðina á Vigdísi Hauksdóttir það

mjög harða stjórnarandstöðu já þess má geta að mér skilst að hún Þórdís Lóa hafi ætlað að hitta bæði Eyþór og og Dag í dag en við komumst ekki lengra það verður gaman að fylgjast með þessu ljúkum þessu svona sjáumst annað kvöld